Iyatu paspor e ipake rekko eloqki messuq pole kampong e eloqki lao ri kampongna tauwe eloqki ga lao liburang iyareqga eloqki ga monro mattetteq koro mei kampongna tauwe sappa jamang apaqna rekko deqgaga ga paspor deq to yulle labeq deq- deq yulle rekeng messuq lo ri kampungna tauwe apaq iya mettorodo saraq-saraqna untuk lao ri kampongna tauwe